Pues juech tedyap dux yawanë yë a'ax dux myëtmëdyakpë juek oyëk ko'o najk oy ka i'ixëk jue yëdun jëxëp bi'i zena zanahoria chamëk woxëp jadunt's at'sukëp jadunt's jëxëp jadun nak myënay ko'o yë yoyë wi'i pakya dun yaj nax ko'o naj dun oy ka i'ixë.